الطبج اللي بجدمه <hesitation> بيكون مزيج التراث و لمستقبلها كذا بسميه <hesitation> هذا بيكون عبارة عن <hesitation> نكهات المطبخ التقليدي مثلاً الكبسة او او كبسة اللحم والمندي والكلام هذا مع لمسة عصرية بعظ المكونات والتقديم ممكن استخدم مثلاً بعظ التوابل مايونيز <hesitation> صلصة معينة مثلا اللي اكتشفته مثلا في رحلتي مثلا كنت رحت اسبانيا مثلا مرة فممكن استورد من عندهم مثلا طعم او نكهة او شيء.